طيب خليني اجول سبعة واحد اربعة عشر ثلاثة تسعة اربعة خمسة عشر صفر خمسة ثمانية اثنين ثلاثة عشر احد عشر ستة عشرة اثنا عشر.